Osa-ator ɛkpii ka na kɔ ɛn-ofima ose-ntor ɛkpii ri-ba-na kɔ ɛn ofima ɛkpii ka-kara tor-rubor-yor we yoni ri sisi aka ntito ne-ul. ɛkpii ka-kara torubo-yor we kakara tor. ɛtoo oka ɛbo ɛwee woka toyato but owa gbo ɛkpii oheyor ri gbogbo nenu ri chuu ɛkpii nama otoro ofima ri obari ne kɔ ne be oru tori gbara ofima bari-yor be ra-oh tori ɛkpara saa ɛkpii. Dor gbarajo oku na gbo ɛkpii but re gbogbo ofeme dor gbarah ajo oka rike na gbo ofima but ɛkpii nja-omo-oh but ami nga kɔ ri chu ofima, ami rikana nga kɔ re-chu ofima because ofima dorkaah saa ofima dorse otor wa ɛkpii njiso oka amo ajuri obari so but ɛkpii dorse otor we ajuu njii ah oka mo nmoji eto. Nmigitu we tori ɛkpii riba-to chu na nnenu so ɛkpii ri baba-to ne ofima demator ɛkpii riba to ga ofima nee demantor be kele-nto kaba ade ebie ɛkpii abre tie-pu so saa ɛkpie nja bo nene yo ka tokuri kɔ ru gbo ofima aje nyi cheuwel oku aweya re na gbo ofima saa anoh rogborogbo neene ya kɔ ka gbora osu. wo ofima-ōo re wacha joiwea n ara-ye fima ka gbe-wn ju alare ju wi nara-yi ka jon wen ooh fima kɔ̄ ɛkpii aberi juu so sa bebe kɔ ɛkpii bo fima ɛɛh ɛɛh dori lama nnene kɔ̄ ya kɔ̄ ɛkpii jua nmujito nee sa-ye ɛi ade demo-un dema okuma otor dema oso agba ɛkpii dor so buty remo nnenu ɛchuyi rhama dori kpara ofima. ofima bara ajuri re abor bari be dori ɛkparah. Ajuni n-jii-ah robaba to fima ɛkpii-yo so ɛkpii norni bereke okakara chura jama-enu okakara chu jama gbe gbara jama buty yor renene ɛurompio nor-un rejima ɛurompio be ajuri bara ɛlabo titou. oni re dorsi elabo titou a ɛa ofima jima oneyor ra ma bo-wel otobii reke kara ju ɛkpii-ye kpe-yor oni re dobe wel otobi re ɛɛ ofima so ɛkpii re gbgbo nnenu chu ɛkpii-yor nama kara yii alola teka ma nden jii-a re gbo nnenu re gbii do ɛkpii-yorkara mpikalator kara mpikalator be ɛkpii buty ofima be ofima re ae obari ju karaboni agbo ofima so bari karaboni so tor be kela owi remasi so tor-yor ka gboma ofima so so otor re obe-gbosi, ɛɛh ogwu re-yii njaso yoo ben aka otor Tor amona-radan otor ofima, ofor ajuri, nkolowii yon ton ke Wai Chula Nfima cso So Nera otor ofina you ka boõ ju oso tor yabo wai chula nfaina õsõ wé á si so nera otor ofima yon ka jui wen si, ãkãrã kõõ na kuma nkolowii nyime gbãrãn re-mormori õikpru oso ofor yaba, so ofima you ka for wer Jeyer, ka ka õõ afuma Fima oso Wensiyen So actor. or Se you ka debt onresi ka-ghero ebie ekpeiri Ndera la bira kõõ se eke Se be koo be neru you ekper-ri ekpei Nneru you you bera fima jing, Ndera derdamaru kõõ na for-ã tor Jima kura ke re one so wai ghovo na regowo-ri ekpk ekpe, wey a wa damu on kper. yo a ajen yen Nochan do So Weii oku roba to fon ba ghara Chan, ra yaru oku ra Cor rú, köz okunor adali anña, Jormaruwen gbere Kóo wài gbwo ekpei, but So wa gbwo ajuri, oka ma so otor Ji-o-jie re ke, daka, Winwie yo k ra chãn sĩ Kára bé oór re kparari bakara cha-t Se e wey Ju si yaba nnone rè bà si bū na se owinée, oku re n Jowo expei ajuri nije baru wa gbwa kpei reaba to dée kpei yo, we go wo kpee ruba to Ne bwiyayo ra aed Na gowo kipei rubộ hà thu kuma Nnone oso kpatá rõ doso gbara re ekper you se kpeil efining Se kpei ofima re so sada à 6 via yan si nu bera nu re õ dure kpe re nu bera ná ru ba tó ka-ra tora obõõ. Bo’ okpara ba õw ɛlera obor-oh so rebo nnon ofiima ajima demanu ofiimaa ajima ɛkpii ofiuma ajima ɛkpii ofima ɛdora kaa be ɛtor aje nyii be nyii bra nyii ɛcha gwanari we gola oyoporũ-ɛh yaba gola ɛnu kuu rekpera kɔ̃ anasã ɛbe kpen ɛnu tite bo alõ ɛbe naa kɔ̃ ɛnu atorakaa beenu reka torũ ɛbe gola-ɛh we demahu ka wo ofina yor ka buñ aso tono ɛka so ofima bo nu bua bo ogbosi be ofima rebubu-a aoso ɛka ofima re